أحيانا الحياة ممكن تصير أكثر تعقيدا كلما تقدمنا في العمر، ف مع مرور الوقت نتعرض لمزيد من المسئوليات سواء في العمل أو العائلة، الأمور أكثر جدية وممكن نواجه تحديات جديدة مثل التغييرات الصحية أو الصعوبات العائلية، كمان كل ما كبرنا نكتشف أن الحياة مو دائما سهلة، ونحتاج نتخذ قرارات صعبة.